वय म्हाका केंसांची वेण्णी घटुंक कोल्ता। वेण्णी फक़त लाम्ब केंसांची बांदुंक जातां। शेळांत शिकतोल्यां चोडवांक वेण्णी बांदून। शाळें वचपाचो कैदो आसा म्हन्तोच म्होजे। भांवतोंनीं असलोली भुर्गीं सुदां वेण्णी घालतात। व्हडलोलीं फक़त केंदां केंदांई वेण्णी घालतात।